المجتمع الما فيهو ثقة، بتكون الحياة فيهو صعبة و معقدة شديد و مرهقة و ما مستقرة و عدم الثقة بنعكس في كل جوانب الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و حته النفسية و بتنهار كل العلاقات و بتفكك المجتمع، علي عكس المجتمع الفيهو ثقة، بيكون امن و مستقر و الحياة فيهو اسهل لانو الثقة هي الاساس البتقوم عليهو العلاقات الناجحة و المجتمع المتماسك. <noise>